Minti woo ko ning gaa maa, ii wong ya keu oo raa, ko teu neb ligeu beh ambe ya, ii em teu binii? Da ben geu, dai woi wora. toh! Beurii taa baa naa, nere pat oo kum technology ya ye rii, yel beuri aah ye rii, aah rii in sona, baa man tuu keu kuru, aah rii in peudke be sosai, in peudke beya, baa paa yebbeud beu boo maa technology ya roo, bah beurii taa abube nyema. baa man nom keu nessi koole sii. teu baah tuu ruu, dan lam ina. npah waa oo kum oo maa technology ya ye roo, ko teu bini koole, n’em dan saa bassaah, aah baa yeb beu beud pan, boo maa technology ya ye roo, nii pat dauw siin valli naa, makad <hesitation> nubood zonghu-nubood zonghu, technology ya sen geu, nubood maamin gaa, beu ni pat ii teu maan koole, sei keu ina ye roo. wong gam be nwulu be ya youw. ii maa tuu keu kuru, ina teu maan deu pat, in gambe nwulu be ya ii maa tuu keu kuru, nda teu wong gama, waa ambe teu zong buraa, in gambe nwulu be ya youw, nma tuu keu ku ruu, nda wong gam keu neb legeu be ambeya, in gambe nwulu beya beu maa tuu keu kuru, toh! Mu baa taa, aah techno yel ii ded technology ye rii. aah rii in sona. gam nii pat ngam ya zong geu, da em nwulu, em ya nwulu keu aah kin geu, beu ran keun kii naa. Amma ngam wong ya keu aah kiin nwulu she, nba beu da gadn keu doo ruu beh kini, nbari geu mamin gaa, nuubooraa, doo ruu rii beu de reu kanii, ii barrii geu nuubooraa, ii paa haa! Jed ning, jed iiraa. da woo zong dii beu seh, aah beu baa ni pat oo kum sonkeya, ii bag kpank aah, yel beurii aah ye roo, ii bag, near baa beun bag sen dii koo, ko in ning maa bobgaa. da kum teu aah kiin, ko beuno in lambe maa. keu ina ye roo. keleu in be lam ma yoo, nem pat, nem aah ii ded technology rii taa ai, ina teu beun leh lam keu naa ye roo. ina teu keu bud obeun ko doo ruu beun ban, veu gurraa- veu gurraa, beun pan taa, amma beuno ko ii aah beun taa, technology roo. beu teu taa, man keu veu gurraa ye roo. beuri ni pat taa beu ma tuu teu keu kuruu, baa man tuu keu kuru, baa ken kuu. aah rii sonaa, baah kiin lamke zong de pat, nteu technology aah bagn gue, nda lamke kii naa, zongha n’em beuri pat nda lamke kii naa. n’em teu pat nda lamke kii naa. beuno n’eg beun ge, beuno guru nin beh maa, aah technology aah ye ruu. dan nkum npig ya geu, wol en sunu wooo! Nda ben geu, puu em ya keu nouw, technology aah ii ded deu taa. nii pat da kum lamkeya, ni pat da-dada dan naa yana nyedkeya, nii pat nda ban nyeu. Ii nyeu bud beu gaa, nii pat da kum sonke nii, pah tebue ambe rii, nii geu oo kum tebkeya, npaa nsaa technology aah ye roo, mag keu, <hesitation> nuubood zong saa be ya rii ta pat, keu taa. zongha nteu em beurii pat, nda taa saa naa. yebn teu em nuubood eg’n be pat keu taa, amko zongha nteu kum beurii pat, keu taa, toh mu baa taa, neb beud kole baa jaa keun, baa saa ina roo, technology ina rii, in sona. baa pii keun nbaa saa kunu, ngab neh jum pat, koole pat, ii teu keu in bra saa naa, zan nsaa sen geu, obu ban bob bini gu? Meuri ta baa naa, baa zaa legu baa leun leum sii, aah rii in sona. baa pan peudke beu wora, baa kon tembeu wora, nii pat da kum sonke neh, nii pat da kum okkeyaa, beun bagn geu, yaa ban ta yam billaa, nba beun bagga, nbill yam gaa, nbob inliin ga, daa kum yam pat, nteu buruu, ngab buud ko in songa, tun doo ruu, n’neh bud be geu put vom nyed gaa, yedda dam beuri baa ruu roo, baa zaan kuu, baa saan technology ahh ye roo, baa paan yeb beu beud boo em numu, oo bun ko. ban lamke kiinaa, zongha aah ye rii beu rii bandoo, meurii taa baa naa, baa ii odningha, baa kon odningha, baa bagn technology, neba ii gab sen dii ko, baa-baa bin beu kunu. Boo daa yebbeud sii, yebbeud boo pii-boo pii nuubood technology aah ye ruu, nii pat da kum sonke, oo beu ko baa lamke kiinaa, nena yel beud em liin numu ye roo, obeun ko veneb, nyam yedin ya geu, ya ban kum kani, ko nii pat daa kum sonke nii, oo kum peudkeya, sona, ko in ning maa maseh, ko kan geh? Beuno wongha meu teu ban doo, beuno baa egn beun geh, beuno nda ya gan wulbeu geu, technology sehn geu, mamin gaa, ni pat ii daa ban geu, ii leun ya yebba, sei ii paa in bra ye rii yaa, am sisuu, eg e beya geu, nwud ambe ya ii dan beh naa, gbong-gbong ambeya ii dan beh naa, tem ambe idan beh naa. aah rii beu baa taa, technology aah beu baa taa, technology aah yel beud ii ded technology ye rii. aah rii in sona, beuno ii eg geh, baan wong kiin geu, sai zong bud baa, beuno- beuno- beuno ii eg beun geh, kpobaa yoo, beuno kpop sehn geu, nda beh wong kii nii, wong ina mamin, nasara-nasara yebbeu rii pat, ya beun kiin kuu, gam kpobaa ye rii. in sona. technology aah ii ded dii taa. ba wai in ning gaa, baa paan yeb beud boo-boo bag taa, baa paan yeb beud boo ni pat boo maa keun, amko nteu keu naa geu, nleb kpobaa geu nkum ya keu naaa geu, nkereu geu, ni pat ndan kii naa, wongha ii teu gam deu pat ndan kiinaa, ii gam wong teu nasara nasara yebbeu rii pat ii dan kiinaa Yel beud yeb beuri kenan meu baa na sen doo. ii gam wong teu bini pat, ndan kii na, bah tikpengha. nvallin beu kuu. beuri taah baa naa, nena beurii baan ye rii, beu yawini keun gaa, beu paa vagsii gaa, aah rii peudkeya. peudke beurii taa gam ye roo. peudke beu gam ye roo, pat da beun keun gbaa naa. numu, beun gabn in beurai koole geu, da beun keun gban numu, yebbeun beurii gab ya koole geu, oo beun koo, sangha beun zan <hesitation> nii pat baan man dii, koole ko, pii beun gboke gaa, nii pat da kum sonkya, meu teui taa baan keu aah kiin, nere pat, oo paa waa oo, oo gad nuu booraa. ina yel beud ii ded technology rii. oo em numu, keu kuru, nii pat da kum sonkeya. woo taa ambe baan beh keu aah kiini. npah tebeu ambeya, npah peudke ambeya. baa kum sonkeya, baa kum lamkeya, baa kum nii koole, baa kum nere pat koole sonke, beuri taa baan keu aah kin, baa man nomsii, yebbeud boo em technology ruu. ina beun maan pat, baan ben kpang oo rii da kum nyedkeya. beu yii taa baan beh keu aah kin. beu ba ta keu aah kin. baa ken kuu, baa meun sii, bagn neb kambud wong sii, baa bagn wong abun beya beun baan doo. da beun keun walaa. da beun kona. ban in son bena. yaa ke zong numu. Beun teum keun beu in songaa geu aah rii sonaa, baa bagn kuu, baa ken kuu, baa man tuu keu kuru, baa vallin, baa pii yeb beun beud boo maa tuu keu kuru, yeb beun beuraa ii maa tuu keu kuru ii gab ya geu, obeun ko beun gabm yaa. iyai, zongha ii em beuri geu pad, ya ii da kum keu obeun taa, ii da beun ii naa, obeun ko, nenaa ii maa reu rii ko, baan keun gabaa, oo kum keu aah kin, ko nii pat, toh! Baa beuraa. keu nah beuraa. meu baa taa, ina ye rii, aah rii, in sona, baa pan tebke beu wora, baa pan peudke beu wora, baa pan son beu wora, nii pat, da beun yaa naa nyedkeya, nii pat da ya naa sonkeya, nii koole ppat, <noise> beu teui taa baan keu aah rii kini, baa kum lamkeya, keu peudkeya, keu neh taa koole, bah, nah beura, doh beura, odkuvel beuraa, nii beuraa. meurii taa baan ye roo, technology ya yel beurii baa rii, aah rii venaa In sona, baa diin yilu woraa, koo nii da beu keun jibm loraa, baa diin yili wora, baa ken kuu, yaa daa beu seun kpank nyedke keraa, ya da beu seun kpank nii pat keraa. ya da beu seun zong de pat, beun piin teu deleu maa, oo raa ad da beu seun vungha, beui teu baan be keu aah keun, baa kum lamkeya, baa kum sonkeya, baa kum nii pat oo kum lamkeya, oo kum keu aah kin, beu teu taa yin baan hair, <hesitation> bah, meurii taa baan ye roo, ii nom keu neh sii, ii pah teuneu keu neh sii, ii paa keuke ambeya, nii pat nyam da beun keun ke naa, baa pan peudke yaa, baa pan tebaa. nii pat oo kum sonkeya, baa bagn yeb beun beud koole, boo bag taa.